Vantna anakoral nduʒinha ngane, hahan suno korul nda nahanye hahen suno. To ndʒuk ngang kanana davayabufa ko korkehka nduʒinhana hahan sun tugwaɗu. to vana kana agha undula tagthitakana tabga ntiɗaɗ avla sikire aghdiya ɗaujeɗi kana navana. Anaghla inunda funyi new tavghasuɗok na neche mewaɗ ɗaujed vura mbuɗu tinava ne hiɗika. To ko mbata keghna amkona tudʒinha kalahan jeb dan makaranta gwaɗa makarantana neche gwla <hesitation> haɗinunba chughuɗ makarantan. To thuna uval gulenye <hesitation> thubunng udʒinha chiɓ tund naya, udʒina chiɓ tundna nece thuba, lubka haka da satawa, labka sai sangh nasa dadamun, labka she dadamunye inanana, ambta ghvaka ghva ngane, she vita hipa dʒagh kag dadamunye neche sangatasaka. Vita haɗ gulenguwo ana kagh totso nahan totso ana kagh togho nahan togho, vaya tahyuta tagu nahan ko ne inunda magaka tagigangigal nda nahen. Ko much magaka lagigangigal nda nahan ghvach ghva kama dagiyigma tewa tala kun nda nahanye. Wurnach magakama dagyigna tuwa talaka nda nahanye sjankafach magakama dagyigna tewa talaka nda nahanye. Haɗ inunda da magatakana. dagyig tewa tala nda nahan wu. Vanana tanaghkana, ang ko hiyana sura vita gyagyigal kana, agha hiya masarfana thathumba gana huya masar, sagana sefe tumogla sefa sa ngangla, agha dollar ngangla to vitaha kwaɓa kwaɓa utaka mbaghun nda danku haɗinunda sukwata sukwa kunu. To kagla tun sarta ndʒu sarta zamana buhari, abo a ablat gana kwabaghna dadʒorka tunda mulwa tundna sukwagha hem da mog luma mulwan mbagha win gahan nda buhari- gu bulatan buhari gama <hesitation> naira. To allunda sala damog lumun nigeria ngne, sahanwo ei inagulenye jeb da mulwa tund gulenya hadnund dakal namawa jeb da mulwa tunduwo, ama aʒuk nganana haɗ ribunda dʒavəl vananu. To vanana tanghina gwaba masa dasun lamawa gula gulana gwaɗna. masa tsurata tsural matsurata tsurala kasunhan gwaɗunda da koruhdha. Talagama hahaɗ inasunche dada kwaɓama hahaɗ ma sunache. Bawai sai dadunda nda kwaɓa sai dadunda mulwa neche sunatingba. To vanana tumghkana, konuchna gha nesun talagane, ne thuna talaga, haɗ amfamya talagau. A’a ba peɗa talagaw konuwe migulna ha peɗa talagau. To aya vanana kana hapeɗa talagu golnani. To vita kana ei yakaɗnana fita ɗana inkenye kag talaga ngana damog kehla. To agha kana ʒaɓ kana magogolnana zaɓe haɗanwa tahan nda gwaɗa zaɓu. zaɓe hanahan, hatagalk fita zabu. To ko maga keghal kanana ha han sunu. To vuʒakat zabma, zaɓunda vuʒaka nechbew davulala maku. Zaɓaka tundma dadunda zaɓaka nechebew awo lalmaku. To haka ɗau tunduma dole neche shugabagh gol nda kagh. Anadatu da ha mukonin kanuma dole neche gulagh agol nda kagh. To ne inunda damog undi. Ba fakat ngudf buni nuwe inunda damog unda. Sai fakat nguɗug she dadamunye tala sunata, sai dadamunye tala sunata. Dadamun tale sunata buni kone maga. Unda kone maga undna, haɗ und da̱thanta amdiy. Aya vanna kana ɗaumawa muna amava sura digiya vita tsura bamawuna kone nʒuka tunughka vanana hamawa daʒribinuwa. Hamawa daʒribin na leng lengwa, hamawa daʒribinuwa. To korka ndundo hasun tu gwaɗuwo, korka ndundo hasun tigwa du. To anavana tunughkarol lubka ndum lubk nduna lubka nduna, lubka nduna. Duk alunda dagushkana anala varadyuke ana lubla ndunaka anala varadyuke da sunka. Ana lubta ndunaka anala varadyike da sunka. Haɗ wam munda anɗiyifau hawani munda tagunya taɓala sai nane. To vangna bana ko mata laga keghka ko lub keghka kojeb dagaka kojeb dagaka, ko thunawe damogka she dadamunye tukmabuna, wurka kagh tala jeb dagaki, anbanka dadamun bewna ana fit talana, supta ghathanuta mehgagh nduʒinaghireusus gol nda dadamun bawna murra nzuɗa maware gwaba masa kalkala nzuɗena ei almatsa, alma ei almanac halahan nana me mada wemasa dadʒovgivinda daʒtulman ni haɗ ko talqn toba lahan’ngu. Aya dada munye neche tuvul tulman munelo, neche tavul kwaɓa mundo, neche tuvul konu munda. To maga magi tina vaya kag dada mun kanana haɗ munda damog undu. To kabga naya vaya, vita dasunmawa tu gwaɗa kasun mawa, anhamawa dasun gudanwo dadamunye sunata vita kwaran kwanranka tund kanana inana, vanana kana vaghna taghasuɗna bana mayanganabe ghtha makunyana na puta putana gudʒtu waya davlaɗa, kaka wewae kagi tsamanabiwa, a tsamanabiw kaka a masa sufi nughanata, damaga nuka tiya dan nighutakani damaganukatiya banda gwayuka luwa ngana bew. T kabga naya vaya tanaghka. Kone munda da karulna. Amawava mbuɗa to vanana, yanʒu vana kanana harʒi ghabuka ndura tana tugthita, inaʒkana ɗowi da ɗots. Yanʒu vanana ana ruge darugaɗi jeɗ. Kone korka ndudo, kone korka ndudna had hun ch sarhnuwo. Marakuyakanana laga davla zugmine da ɗots tina, avgli mbarame kana nagu baɓ dtsuta ina nglayakana agth vanana har ɓubula. To ba dadamun ngane be kanu ni ne inunda damogh. To vayayake uira dada sai chuhurata sai nughtu ndʒuk ngane. Somawa amawu tsura, vita ha vaya kanuwa she konuwa amawasbu gha nʒuk nganatu dadamun. Konuche ama muthatu dadamun. Tala dadamun sunara. Dadamunye talach suna tinun da ɗughana neche suna tinunda kol ɗughana, a’a naye vayana ɗughana a’a nayana ɗughanbuwo kaka. To talaka taghan minagh. Ama dadamu tale surat timunda ɗughana indnurda kol ɗughana. Gulenye ko munda, konu are inunda mogka ngane, tarban miyo kag dadamun ma haka damagato. Kone inun da magakana, nogha dadamunye kdama gatamak buna. Kabga masa noghnbew na haka damagatu eito. Dadamunga magataya ngana gulenna haha hikima nɗa dabara amdiya, kabga naya magach. To vanana tunugh kama magal tana magal tana, she inunda ɗawa ɗawa dadamun. To uʒina daɗ daumawana mbawa jeb damog tuhuma. Mawa tsaghatu luma. Mbawajeb daghva, amawa higa hiya masare, amawa higat ghinye, kaga yanʒu agha ina mayi kana kwabe tadiya vanavidna, gagyagyigakana da tamakanafta. To kabga nauya vayana amawanʒa amaftamaka ghanga maw vanana kana kone inunda mog unda tkach taghan minin buna hahan ndundamdhiyawo. Ko matu mog anduna talach. Taghan mimin buna haha hang ndund amduyu. Ko maga kegh undo ko maga kegh undna ina. To aghava kana ambarka dadamunye givaba masa unde tumogtimana vana hemasa suna ndʒukunda tumdiye. Shike baɗ da mulwana saga nda ndul sholaɗ galva lamung agha kana ankenye tu fita duva ankena mahgaɗiyo. Shikeɗ daghduno hah ndudʒin.